Ok, kalo budaya kalo bicara kalau tong bicara budaya indonesia ini wiss tu memang terlalu banyak. Tong pu budaya di indonesia terlalu banyak ya. Dari sumatera dari sabang sampai merauke tong budaya banyak. Cuma kalau budaya ini yang ada berapa sih yang sa memang kagum ini pertama budaya itu <noise> dari budaya batik indonesia. Batik ini mendunia setelah ada batik ini memang ciri khas- ciri khas <hesitation> kitong punya ciri khas fashion dari negara indonesia ni batik sudah. Sampai di papua juga ya kalau liat pejabat-pejabat pasti pake batik. Tapi memang batik ini sudah mendunia, maksudnya kalau tong ke luar negeri juga tong pake batik ada ciri khas budaya indonesia, nusantara. Trus batik ini dia tidak mewakili jawa saja sumatera saja, batik ini mewakili semua indonesia. Setiap daerah pasti punya ukiran batik sendiri. Nah, trus ada budaya kalau tong di papua ada tong punya satu <hesitation> asesoris kerajinan tangan seperti noken. Tong di papua noken itu semacam tong punya tas gantung itu dipake menyamping. Nah, noken ini kalau saudara dong tahu kalo noken ini sudah terdaftar di unesco sebagai warisan tak benda- warisan dunia tak benda, nah itu noken. Ha, di papua itu noken pu fungsi banyak skali. Ada kalo mama-mama dong kalo ke kebun itu dong pake untuk isi hasil kebun. Kalo tong mahasiswa biasa pake mungkin yo isi apa HP isi polpen apa begitu, buku, itu budayanya. Trus apa e budaya apa e, mungkin kalo budaya tarian su banyak. Trus seperti budaya <hesitation> ya kalo di jawa sini budayanya banyak sekali. Sa juga tidak terlalu hafal karena pake istilah-istilah jawa. Tapi pernah dengar kalau di jawa ni budayanya kalo ketika bicara bahasa jawa ada tingkatannya, itu menurut saya tu budaya bahasa yang unik karena kalo kitong bicara deng misalnya sa bicara deng sa pu teman itu ada bahasa jawanya sendiri, kalo sa bicara deng orang lebih tua juga sendiri. Misalnya mungkin kalo sa persilakan orang tua makan kayak tadi sa bilang, "dahar, pak." Trus ada bahasa tangannya juga, isyaratnya juga beda. Kalo dengan seumuran ya <hesitation> ya mangan atau apa begitu. Cuma begitu sudah budayanya terlalu banyak.